يا الله لسى باقي ثلاثة ساعات! بس مو مشكلة انا اقدر اسلي نفسي، ممكن اقرا رواية، او ممكن اسمع اغاني، او مين هذا اللي هناك؟ خليني اروح اتعرف عليه، كمان يمكن يطلع معايا بنفس القطار، ونستنى مع بعض، وكمان اسلي وقتي ونتكلم ونتعرف، ونسلي وقتنا احنا الاثنين، او اخليه يسمع اغاني معايا.